شوف من الطعام البسيط الي انا نستمتع بيه بزاف هو الكاوكاو نحب الكاوكاو- الكاوكاو هكدا تفتحو ساهل ينتكل ماشي غالي رخيس ويعني من- من اشهى ال ال- المأكولات الي كاينة على الأرض